<noise> كيفية سلق البيض؟ مفيش اسهل من سلق البيض، اسهل حاجة ممكن الانسان يعملها هو انه يسلق البيض لانه مبيعملش حاجة خالص. هو كل اللي بيعملو بس انه يطلع البيض من التلاجة ويحضر كسرولة او لبانة مثلا او حتة حلة صغيرة/ ويحط فيها البيض ويعبيها مية ويولع عليها البوتجاز وبعد ما يولع البوتجاز يسيبها لمدة نص ساعة مثلا او اكتر. بس يحس ان المية نقصت او قلت فيطفي البوتجاز. يبرد البيض ويقشر البيض واكديه بقا عنده بيض مسلوق...